Ireto avy <noise> ny safidy haingana sy ara-pahasalamana azo atao amin'ny sakafo maraina rehefa ilaina maika iny: ny fandrahoana ronono ohatra, iny ronono dia mora karakaraina izy nefa dia mitondra otrikaina maro isan-karazany amin'ny fahasalamana ary ampiana mofo izy raha vao hohanina.